الأفضل ان ااحنا <hesitation> نحل مشاكل ال- <hesitation> الأرض الأول وطبعا نحص- يعني نخصص جزء منها لاستكشاف الفضاء ، لإن <hesitation> الفضاء مهم والعلم عموما مهم ، بس أعتقد إن الأولوية ل- <hesitation> لتحسين الأرض وحل مشاكل الأرض